<noise> Agnamiko aloha a, afaky mifampianatsy raha aloha ny <hesitation> samy biby. Ohatsy zao hoe akoho reny zao m- mamany regny mampianatsa gn'agnakiny reny mitady hany, manahaka an’izay koa ny tabalaky ohatsa hoe mampianatsa gn'agnakiny reny hoe mileladelaky an'ny volondreo regny.